<hesitation> De zin de gal ba wod, dini ŋgɔd kɔrɔg tə ɔrɔ wal ɗəg bozonay an zine. Lakin, kalkiŋ korawbo, kɔrɔ ine wal tɔr dani da wal yab ti ḭŋ mo̰ŋ. Nam kɔrɔ zaatat ŋgər i danen, awal be awal. Zakan ya bede jam zenenen to, to zɔri kɔrɔ nani. Zɔr osaɲ i nami i mbede jam zen, i mboyaa ɓok. Ɓal hilin zaata ke teg zɔ de ŋgab ja mbel in na ŋgɔs. Wa zak nen i ŋgad rɔy ḭ ii kote tariŋ, Lakin mo̰ ina mbat tu zoŋ, el zek zondi ɗanen. Zokoy herezi hereni o hera zene, taan nami mbo kal ɗar ɓo kal kene zek, kɔrɔ wal kar kɔr te debo kel gadaŋ ke zegenen. Uwa ʃiŋ u ɔndiŋ na, uma sinen ɔndiŋ na kal mɔŋ ko kɔriŋ ndigi kɔriŋ zaata ke. Ke lim, zaman ŋgen taɲ e da, yane taɲ korim. Yan be kono far koro maŋ kaŋ mɔr mel ɗi, mɔr kɔrɔ mene asi ne meɲ iten. De meŋ nen teg kɔɲ reg wala kɔɲ reg da, kɔr amanen. Teg iya helen, helen den gaha̰ aɲ de gɔr ko gɔrte eb, lakḭ kɔr didinen teb get. Kɔr didinen de inti ndirgi jid, tanam kalkiŋ ɗar tog ka kɔr dan degen tin. O̰ de balin kɔrɔ menen ka meyḛ di, ma nde jam tan, ta moro kɔlḛn, naŋ ya naŋ meŋ ti, te naŋ-naŋ meŋgutu to̰ ndoŋ. Tɛlen fulan ɛlɛ fulanen, ŋgeriŋ fulanin. El tiŋ kɔriŋ jirɛ, ta̰ kura mo̰ nagem mo̰ o̰ nit, kan mo̰ o̰ nin. Kumade bali me da̰ tag, kɔr menen nugi di, nugi di ko kumande balem. Aw walen, dezin de tray mo̰ el binen. Wal ke zen inen inḛg koyn mo̰ ḭ ne ḭ daway, mo̰ ine kal kumo̰ wɔten. Wande barə wəy na, wal kal, kiŋ daway ŋge daze, ikaye gariŋ nde muskine de tɔriŋ mo̰ŋ teyan, muskilindi. Muskiliŋ ya de bo, ɔrɔy kɔndey ɗa ne degen te to nig ɗa ɗa nit. Aw ŋger korɔ deg doniŋg ɔrɔ-ɔrɔ farid. Atan in fulanin maʃe tʃala kori ɗan tan na ŋgonde zeŋ oo. Na ge tu ze kɔr ze ŋget kɔr zeni ka ba zoni in mbu bon, tan o̰ ndə bali nam- nam. Kɔren neʃidan tag big ɓi, an ʃirien ku dege degen ger af fulan ɔrɔ. Mo̰ nen o feydi da zekan mɔŋgɔ feyde ten, de zeŋ ne mə mo kɔr waa dum ge de ne. El le mo̰ hoba tan ɗe kil ne kar kɔrɔn. Kond bali dan tag, ma kam moro koro ɗi a̰ kɔrɔ mənen. To, te aza de məmel te aza ŋgeda, koro mənen, te koro mel kɔrɔ de el mel el dege nde. De kil le ne nde ga̰ aŋte kor kot kɔrte ɛbe, lakin kɔrɔ bo de ɔriŋ kɔr ɔyo̰ bo. Tuba ɛb ge da ɓa ndir ge ti da mata kodiŋ toliŋ ŋguma tʃito riba. Ɓar kam- kam keg ɓa diɗe tʃyo ti ris ti yen ɓa ndir ke tit. To ɔrɔ yo, to ɔrɔ. To ɔrɔ jafa. Al gḛnte jafa an, matak saba biyoŋ kɔr di nde- nde de el yima <hesitation> Or yo, or jafa, or de kilenen ya ndegaŋ no fenen. Ɓarge toroŋget saba biyeŋ neŋ, kɔrɔ nde de el ɲi ta bo. Koro nor da ni de mba a ta nde kil ka kor korɔnen. Lazim ma nen mɔr kor tan. Deen kal zondik ɗa ne bo kal bɔ ray mo̰ ho̰ nen lazim ɓɔ za aɲ. Lazim ko de naraŋ <hesitation> A de jam ngode. Ko na go a sar koro naŋ kaʃen tit mo̰ ka jenen. Kalker koronal ter ŋgerget terŋge ya̰ terŋge ya̰ ne de o haliŋ tu wariŋ na kalas. I ɗuubu ɗar-ɗar i al bor mata taab ge tar ha̰ maba, nam rɔ dee, ɔgmu kɔrbɔ inde inanen ɲaw ŋger korit. Kor dega keliŋ ya̰ ŋger it ili, a fu mo̰ɲo̰ wal ge ɗa keyɲi. Ɗa fet, ter me dege ne kɔr de an ter ni zele kodi ter ɓa do tog sag ɓa. Ta nde kilenen na ge teg nde nit mo̰ nenemin tar biye nde wari zaman to hari hen. Maa tar bi nag neg tar biya ɓo tar biya njafa azen nde be zaman ni da, bedin ha herg tan. Moŋ ko te mu ware mu kaʃiŋ nde aɲin zaata ke, o hak. O hak kuyo kɔriŋ de erɲin ha̰ kɔriŋ de ka ker inen. Pasa pasi da koyo i taten paden ndala, goo hakem keɲa̰ aʃan tet a sar ke da, hali yene te tuzu hali yene. Nam ne de jambo da nit aywa, lebi ke sona <hesitation> olani haw ul bena.